Anen obho ami odi nong ugheel obho kaar kaar olo ani ta dighi olo anu takua no biara ka ni pami obetun ni odighi anitakun tedun abebh ibebh ateny edion ani takini agho nau every norind abort ateng okpoki aan takino teduppi akunurein adiighi azoghuoro apin aki ta port harcourt oveleghi mireer ipa kaniateng ikpah esibha bho ani urubo mo keyooy obho aghudunobho ha kparini esiobho udigimi obho. keghe? Okpo bho idughoou kua kezobho ani uru oay ugheel obho onon ooy tanogho kedio ani tale poaro kedio aghudun obho kughiriohi osere ghil obho paru adigh nolo eghulam obho Nakpaar hapu na anem obho hotu obho anem obho aani amukpugh oh pani oghi asigh no ani ateny asighi nikeya anmi milo nino ugbo pani oghi osoor obobh aghini ami, kedio eesibha ami utuon nogh osoor onabh aghini ami kedio eesibha ani utuwnu nogh osoor onabh ani tatoon obahy aku abhong kony obho oghidio pani odikua pesu bho adighiba aghuduni okeyaooy obho nakpananun nigheeina obho anen bho ana odi nooy ugheel obho ni yaem obho aar olo ana ta behe noruodighi oolo anaten okeyooy ana oruodio adighi noon okpo ipabho okoogh anuun ekong agbu gha anuuna ana oruedio aghi taghuidia obho iditesuo obho akpanuun anta tun nohsn ooy tebumezobho ipas bho arua dighi nezolo oke eeng ana nin ezo ena bho odi ainrui dodon po ite ohy ooy Oone ma bho aani ugubheri ananin, ezo okpobho heki uten onyi ooy oome nabho aani ugubheri aani pokeooy ogbebh ooro izaal bha agubheri noor nilo bhuawony enabho aranini dugh oghizaal izu be bho gubheri zani tarani obho tilobhira wyobho onyii be bho agubheri zani iberiobho oani ugubheri adigh tanan mlobhri paruadigni nolo ughuduru olo udinooy ughel ana ugbuani kaai uli iraar zina nole pana odighi ole kiana mukpabh azina uruongho ahh obho keduo esibha kaai kaai to tom obonony konoghi oburu oru baru adighinolo oghudu okeooy obho naa tool otoinghezo